أكيذ الأرائك لأنها مريحة أكثر خاصةً لما أكون قاعدة أثابع أو أتكلم مع ناس الجلوس على الأرض <hesitation> بحس أشي صعب جدا.